Kultura meksikane është thellësisht e ndikuar nga qytetërimet e lashta si Aztekët dhe Majat. Día de los Muertos, një nga festat më ikonike të Meksikës, feston jetën dhe vdekjen me ngjyra të ndritshme, altarë dhe oferta për të nderuar paraardhësit.